Dama unda makarantana haɗimunda chughuɗ nechuwa, yanʒu vana nʒukaɗ na tanugh kana an baraka makaranta ngana bewna, anama wahale tosi vaghna kyalma undha-ususin dadamunye usgi nda taɗa nduma taɗa gusangat makaranta damalan fakikwe gu fata, ususgi gulen nda daɗa kaka mbaɗa dan, makaranta guvuʒitan makaranta, nechana tofi tina, vivula dadamun thina gwamnati vivula dadamun umiya zaman ngane, neche tumogi vinda vinda magatanaya magatanaya magatanaya, magatani taʒatu tudaf. Labi dal ft ɓilab hluwu. Labi damtale na ghithub lan bokoharamuwo ana an banda makaranta ngane toʒi tuɗaf. To ko mbata nuch kanana ka kwaral nduʒinha kala hang jeb dan makaranta, ankwaral tuʒinha kala hang jeb dan makaranta. Haɗimunda damura tiʒanga talaga nduʒanga la almane vaghn makaranta bewo gwayan zaman makaranta bewna, zugma amgham, uʒanga talaga ana sa mivinga tala kun tsuhur ematananta zuqna <hesitation> gwamna nda ʒuqna talaga sana muvinga talakum tsagir tmakaranta. Zuqna shugaban kasa nduʒanga talaga <hesitation> sana sa mog mivinga talakun tsogh tmakaranta. To ɗakana nagu sangata molo, nana na makaranta lakwabai golo, naqu kyagata gu gagara tina lakwaba ndina latalaga. Kilga vaya bewna, santa galukin na, yayin kanana haɗ ʒuguna amghamunda magayin makaranta ndeche. Hahaɗ uʒanga lakwaɓu da magayin makaranta ndeche, haɗ uʒang lalundan mulki magayin makarantu neche to ko vananana, inunda da tuɗap ghuvaɗek nuuvo tuʒanga talagana haɗ vaghna makarantau, vita tsutsaka hinye magamagaka makaranta ko markunda da kalkama hafta klaka tmakwala kwaɓo. lakwaɓa dakorhang cehwa nat makwaɗ gasheny na davulnata hanye. Ama vita ha makaranta mohakawa ko maraku ngane dakal kama ana mandala mankwe dakalka. Komarakwngane dakalma ana mtin vakaghe dakalka. To ambata nuwe da mogka gulenye vama lakagh ntinna ma, anba mulanumula dadamun buma uʒinagh ma dʒagha. Kmtinhang. Ama anguna ghang taka magamaga kagh makaranta, gwagunilagh ankagha, udʒinaghma da tsuruk hang chuhuɗa tukagh. Kobga naya vayama ka koral nduʒinta kalhan jeb dan makaranta. Agha zaman kana mbɗav mbɗa. imunda sukul narira ghwanga yanʒu lalak nana durmaka, inunda sukul naira durmuka yanʒu lalale naira durmuk hasha. Aninundasa futafaka da mew avld avld avld thathaɗa nzuko vutak. Ana inavo tsumunda sa ghubutaghbaka towa ndul ngagha hya kanʒuɗa dakana, ana sadadunda sa gwatagwa tmarakwo hasha hkna, kabga nʒuka rayuwa gwayu gwaya gwaftakat maraku hashau. Dan daztina, dasuɗ suɗaghuva da thuntaka tewuwo. To koral ndala gwamnati awamaga tana awa maga tana, awamaga tana hahan sumu. Sai varɗyake mahan, ko nume inunda tu mog hangna, hahan talaga, haha tunogh tamog kabga talaga, hahan tumog kabga nʒuka luwa utakambay, da mbakavayina hahan tumogu. Mog kabga nughata ille, mog dunga kabga anga korchewa maga maga tina vaya, maga korchewa maga kabga zuta mundha ribine, chewa nana da mbakara undha ndeche tilla fite, dananabo <hesitation> gatkma fitna dadʒagha kunavaya hahan nda nechu. Yanʒu vananana sata malan nasar, a boko harame sataɓo a dahilyu da sa boko haramna makarante magab unʒinayinwo, gulenye haɗ udʒinayin nda thina dʒuvuwo, neche lahan dan bokoharam aya ꞌa’ to gwabavayache munana agugyal velawnal traming centre na da tsoghu udʒinaghun sana’a dʒuwa da mog hang hang tina voya damog hang tina vayin gol. To gu sangalama lan nasar kivaɓo babababalo, hahlal tina ha sukwagho ambughal tudʒinha damdiya gulenna haɗ ina tsaghatul tudʒinhu. Ana wurka vurɗyuk na puta. Nagu ghugal tnasare, agha udʒinhanana tsaghatan tsaghai thina, ankenna salame da salamatala dajeb da tubga thuna tahan an haya huwa, aghueni gol. Alhali haɗ udʒang tala unda tsaghu thuna nganaw thuthgal kwaɓa, dzafdʒal tukwaɓa, abe makarante magab udʒinayinwu gabadaya makaranta, ama makarantunɗa sana lapiya thada, thothe tho thla, abo na makarante sa haɗubo malluma ha makarante hallo tsoghetsogh hallolo hallo lal malluna ha maranta. Gashi ma karanta mbɗavabu. Duk sai varadyuko sai imunda daʒul daf tundo sai inund taʒ nahan ribin tala nahange, kol talaga andiya vaghna hahan damtukuwo, vaghna na dadamun tanghatatawo, vaghna hahan jaɗ dvla daɗanunwo, bghnab sunab tundha tinunda mog hangu. To vanana kana na kone inunda tumog dadambin na taka nache nda dadamunyin, ko ne inunda tumog dadabinna dadamun tunugho kone inunda tumogul gulenye fafa dadamun nguɗuf tanughanata, bawai su na buwo, ana tagha mogkama dʒanata dʒa ɗadamun thahanata thaha dadamun ama thavanatha nda hankalagha tunda na ne ina ɗowi mog kaka, amaga amado giya dige shukvedka davlaɗ, sathahanathati magantaka tina vaya magantaka tina vaya wingiya moge mogka gulenna to vita sagasaka davlad guleng na, a da fitinaɗ avlagh kag dadamun. To sumkunna awatsura inunda damulawuta. Inunda da tamaka.

Dʒtanala ankene dʒatanal ansuɗoko dʒtanala ankene dʒatanal ansuɗoko dʒtanala ankene dʒatanal ansuɗoko haɗtukuɗuku. She dadamunye da thadata to anavanana tunughkana kuratanal ankenya dʒukna kana, sa vanab ndʒuko dige, sa vanab ndʒuku dige udʒine, awambɗa tana nʒuka mogkuna, mugha ndʒukamdiya kuna sarayabu yayingna galuk vaya bayin ngu lamyimbu vaya lambayin ngu hahan sunu udʒinhe awavambuɗa ei mabaya maganta kune, yayina ei galaf vayabayin tudʒinayinang hahan sunu. To aya anken kana tufita duval anken kanana, agha mangana mbuɗava mbuɗa lala kununda lala kina shakwiɗe to kabga nayavaya kanana, ɗau dakor unduʒinhanayin atsurahanye.